देखो सा हुकम माना देश में घर रै। कीमत ज्यादा ही हुआ और कम भी हुआ। यात्रा भी माणक उन सभा री आदमी अलग-अलग है तो जो मिणक री आमदनी ज्यादा है वो मणक दस लाख हू दस करोड़ तक रो घर खरीदवा री हिम्मत रखा है। और जिन आदमी री कम हुआ वो कम रो मकान खरीदा है।